كنتمنى نزور تركيا حيت دولة زوينة بزاف و فيها بزاف مايتشاف و كاينين بزاف تنشاطات اللي ممكن نديروها و الاهم من هداكشي الماكلة ديالهم زوينة و يمكن ليك انك تحدت باللغة العربية مع الناس المحليين وفيها بزاف ديال المعالم تاريخية رائعة و طبيعة خلابة بزاف